<hesitation> chi si depu contai de una bidda manna, nara, tesinanta citadi, non potzu considerai sa mellus po mei est Casteddu. S'arregodu prus bellu, prus bellu, est candu deu seu partiu po andai Civitavecchia, e fiat una cartolina chi mi fia arribada po depi andai a custu <hesitation> cuncursu de ferrovia, però non fiat tanti ferrovia ma fiat a fai su militari in ferrovia, in ferrovia. E fiat <hesitation> si zerriat in d'una manera particolari chi imui non mi 'essit su nomini, fiat unu. <hesitation> Fai su militari in ferrovia, imui non mi non mi 'ssit su fueddu. E candu seu torrau de Civitavecchia, ia acabau de fai su cuncursu, e ndi fiat bessiu a foras de su <hesitation> de su in su logioni de sa navi, tesinarada, <hesitation> me in su corridoiu e arribendu a Casteddu mi seu biu, arribendu a su portu, custa meravillia. Cun sa scalinada de Bonaria ca si biri de atesu, longa atesu meda, e is ogus biriant. E poi totu custu Poetto, custa Sella del Diavolo, che si biri cussa puru de atesu, senza considerai Molentargius, su <hesitation> su Monte Urpinu e <hesitation> e Casteddu po mei in cussu in cussu frangenti chi tenia apena che seixi annus Mi est abarrada in sa memoria. Poi si 'ollu passillai a pei is porticus de Casteddu forzis non nci nd'est in aturu logu bellus cumenti inguni. Is palazus chi nci funt ananti, senza considerai a Casteddu manna, Casteddu manna est 'ncora u' ateru particolari, senza considerai poi che teneus i colli, colli de santu Micheli, ca ddoi est u' bellu castellu, e colle dell'elefante, chi cussu puru nant chi siat inguni puru de i' viscontis e de <hesitation> de is spagnolus, nd'ant portau a s'auge <laughs> medas cosas, senza considerai poi che candu ndi calaus de Monte Urpinu e de Viale Buoncaminu <hesitation> arrazz'e caminu ddoi est inguni puru. Teneus u' bellu teatru, s'Anfiteatru. <hesitation> Casteddu est <hesitation> est una meravillia po cosas diaici. Nosu dda depeus valorizai u' pagheddu de prus, poita cumenti a sardus seus pagu connotus po custas cosas puru. Sa regioni iat depi traballai cun su turismu, meno mali ca imui mega a biri che megant arribai calincuna navi in prus, <hesitation> navi da crociera, che megant a fai connosci su mundu custu Casteddu chi est una meravillia. E si contu u' atera che m'est succedia, custa fiat bellixedda. Eus connotu su mari. Ma a mari mi nc'iat portau tziu miu, Antoni Serra, a nau, oi ti portu a biri su Poetto. Su Poetto è la spiaggia di Cagliari, dei centomila a nau, si narat imui E mi nci portat <hesitation> a biri su mari. <hesitation> Mai essi biu, e bidia totu custa arena bianca che prus bianca non si podit e fini che prus fini non si podiat. Figuradidda chi talmenti fiat fini che fiat impossibili a si papai su paninu, poita fiat impossibili, poita bastat pagu pagu bentu e su dimoniu de <hesitation> sa sabbia o s'arena, nci intrat in mesu a su pani e tzacarrast invece de sa mortadella, poi su paninu fiat cun mortadella, non est chi fiat cun ateras cosas. Invecias de tzacarrai mortadella tzacarrast sabbia. Eh nci calat cussa puru. E poi sa cosa prus bella, poita inguni puru nci fiat sa disparidadi tra s'arricu e su poburu, fiant is casotus. 'Osatrus non ddus eis connotus, ma fiant de <hesitation> piccola palafittas, cun una domixedda, e inguni ddoi coxinant, ddoi dromiant, però ddoi fadiant ateras cosas puru, non si nau ita, ma in sardu si narat s'abisongius. E nosu po non nì ligi nì scriri ddus fadiaus a palas de i' casotus nosu puru calincuna 'orta candu non teniaus ateras cosas poita sa toilette non nci nd'aiat. Però su mari fia bellu Fiat bellu poita chi fiat longu longu longue fiat s'acua bascia bascia bascia poita non fiat arta e e quindi fiat dificili a ddoi, cumenti narat cussu, finzas a candu tocat su pei intrau puru, poi candu non tocat prus pei, a nau cuddu, tocat a donai atenzioni chi non t'allupessist. Cussa fiat stetia una bellissima esperienzia <hesitation> seu torrau meda 'ortas inguni. E poi ddoi fiat sa parti chi narant Marina Piccola e poi ddoi fiat s'atera parti chi ddi narant Cala <hesitation> sa parti de Calamosca. Però inguni puru fiat u'ateru, e poi gei senza si chistionai, su mezzu de trasportu chi fiat cussu puru, in cussus tempus ddoi fiat su tram. E chi tenia dinai setziat aintru, a chi non ndi teniat s'apicat in foras, <laughs> poita fiat cussu su. Poi fiant is firmadas poi nci fiat sa firmada, sa prima po s'arricu chi tenia dinai, sa segunda su chi fiat u' pagheddu benestanti teniat sa domu inguni. Sa terza nareus che fiat cumenzat a s'impoberai, sa cuarta fiat sa nostra, sa cuarta sa cuinta fiat de cussus chi portant s'asciugamanu, una pariga 'e ciabatas e mancu sa mallietina a bortas poita scaresciaus de cussa puru